to mi yahi pellel laɓugo, mi yiɗi ɓe laɓa yam, bo mi woodi irin laɓol mi yiɗi ɓe laɓo yam, say mi biya mo laɓata may, laɓam irin laɓol 'kaza' to bo o mari hoto irin laɓol may say mi holla mo, bo yo mi anndi innde irin laɓol may, mi waawan mi yecca mo to o anndi hanko o anndi ko o watta.